Le vache a san ricunosi ël propi padrun secund mi da la vus e pöi përché a dimustru afet përché tante a van propi dal padrun e a së fërtu a i stan vizin e cuindi secund mi al e 'na manera dë dimustré afet